भौत जानवर यमण्यें ह्वंदन, ज्वो भौत ज्यादा बुद्धिमान ह्वंदन। जन एक जानवर ह्वंद चिंपैंजी। ब्वोदन कि दुनिया कु सबसे बुद्धिमान जानवर चि, ज्वो इंसानों कि नकल भी करि सकद अर तूंका इशारा भी समझी सकद। तनि डॉल्फिन ते भी ब्वोल्दन, बुद्धिमान जानवर ब्लोल्दन किले कि स्या सीखदि चि अर नकल कन मां बड़ि सक्षम रौंदि डॉल्फिन भि। तनि कौव्वा ह्व्दंन। कौव्वूं ते भी बड़ु बुद्धिमान ब्वोल्दन किले कि यी क्या करदन, इंसानूं का ज्वो मुखड़ा ह्वंदन, ज्वो मनख्यूं का मुखड़ा व्हंदन, तूंते पछाणदन छिन अच्छे से। इसके अलावा हाथी, तेका अलावा ऑक्टोपस। यूंते ब्वोल्दन कि यी सब बुद्धिमान जानवरों की श्रेणी मां उंदन।